Zepi nlirzyn men nxax' romen, nxax lemen za nambi niay, za nawuad' may, nawuad mbixa' keloba' nchowua' na jwa'na nli kuen na yaxtey za nchou lemen mbay na lee jwa'na za mas ne- nambi niay nayez niay nchala lemen yacha, zyn ya nli zepi jwa'na nlin nomen na'